A itsaboàgna raha i n- voarangotro vorangotro na na na maratra miboàka lia regny, raha ata voalohany malôhaka hoe ajanogno lia izy koa ohatra miboàka lia <noise> de izy kaofa vita izy miboàka lia igny de matetiky <hesitation> diovigny de izy avy diovigny am'izay zany ezahagna tsy de aboàka aboàka atanign'andro ndraiky rivotro am'zay mbô tsy idiran'ny infection zany le raha.